Inagulu ka e au au kwaua panevekala, laninai, a <hesitation> alu pika aluao lanina wa lani lealeana, au wovagi wovagi, a kala riparana, au geku oma kopurakopura magulina, aonai, vave owora mapararana au, walokuna maki loki vagi pe rikwana rikwana maa ririwara ma walawalaku ma ariku ria, pa alu roku ora kopura ora lualuara e oma maugulura kopura makina pa rikwana agiria, ama waiwai ga apina, rao ga voina ga anina, kwalna e maki aro gena lani pe, <hesitation> lavulavu auna ga apiana ga lavuna mari ga marina kwalna ai maki marimari aumai, aurai ne, ora vovagi inagulu kumuna ka aikina o ve aorigo inaguluna ka aikina, ai lani maparai, al ga alu alina, gema walani kiana wa raka, gaverere agi koukouana ma ari mai, ma inamai ma amamai, <hesitation> au geku ririwa inaguluna kamuna ka ma kalana ora vovagi, au gere aku aunai a alu aona aonai, puka, puka ai kalana, aiai kalana auna a verereagiana kwalana aiai aonana au vovagi valigura, auna a riparana, au geku ripa aoneka ma e va ropuana ma e va revana, ma e va, kamuana. Ne au aukavaku rekea lani rekea gema laka kwarana aonai. ila geriai makina Auna rakau a airana e agiarana wa puka aorai wa raka, ila geria maa kilagi maai maai rana, ma varagi varagirana, ila, na mage riparana gena, aurai, ora vovagi alu au orara, o au kwaua inagulu ka e ve kalana lanina wa raka ia lani namana ma alu alina <hesitation> Palagugimana au kalara, au upu e raka manu ge agina au vuavua aro e ralana, o pogi aira givu e maaina vue e maaina wa raka, wa e au irau irau geku ma giarana ma va veovovana, wa aoneka wa ripa, ma gia ropu aliana, <hesitation> lan rekea, ula ula, ula ula. kimu kimu maga, kala mavurana numa melo melora ria maga kala koukouna ga laka piaina, kone ai, gave laka lakana, wa au ralema ralemara au upura ralema ralemara ga giarana verere e veamaina e maki ai gema kapu, kapu lealeanana konena lealeara rawapara kamu kamu aurai, ora vovagi ga laka piaina, e rawaparai ga rikurikuna, o, namarama aura, maga avuna, aurai, oma pakarai inagulu nama iwavagira wovagi, aina ga va, gugulu riparana, lani rekea au wa, a kala vanagi vanagiana auna, <hesitation> melo melo wo vagi a kearana gulu valigura a kea koukourana Auria vaivai ra imaimara, ga alu aona, irikwana namara maga ve kilagi vevenirana o lani rekea, veavuina kilara namara rekea ma venirana, geria maguli aurai rakau namara rekea pie va walaria aura, maga vekila gi, vevenirana, <hesitation> pene gimaku ai e gelegelena lanilani, au namara kiara, aniani aura kiara a api kavirana, ila ma vanamigirana au geku, maguli omarai kopura kopura aorai au vovagi au irau irau vovagi, auna a kalarana, au kamu iwavagina kwaua, ia au e va kamukamuna, e va ropukuna auna kwaua a ugamagi ropu ali kalana, au gereaka laninai pene au kwaua pai ana kala kipo a aluaona gena, au alu alina ne, au rekeara, ugamagi kamura rekea auna a ugamagi ropu alirana, ava veovorana, maguli aonai pene wau o pere wo ugamagi auna para va ruga, raka para, vekala veni iwa wa e au veaira, kimukimu auna maa ugamagirana, o aikina pene gereaku a aluaona aonai, geku keakea auna e marimari aunai,. mari namara ma va marirana, wanana, ugamagi namara ugamagi pikapikara rekeara ma ve veamai, agirana aurai alu aurara aurai au nama iwavagira wovagi, auna, a kula riparana, rikwana pakilagi, wa raka marimari kalana, aluao, kapa ruga lakagia, a Aniani kou kala koukou, ugamagi vekilagi veveni, wa e au veaira wo vagi makina, <hesitation> lani kovaora, aorai ne, ge ve kala ripana e pana kala ripa, wa inagulu kimukimu wa kalawokalawo irau riau ge ve kalana wa raka, ila wa no ia e va gugulurana e ia e va vererenana, aura, maguli aonai wa raka anina oma kopura kopura ia no gave va wonuna wa raka gave va guguluna, e mamilagina makina wagia pono apia, verere, mamina